ତାରା ଅନୁନାତ ସମଗ୍ର ଦେହରୀ ପ୍ରସାରିତ ହୋଈ ଥାଈ। ଜେତେ ବୁଲେ କୋ ତାରା କୋ ତୌନ କିଯା ଜାଏ, ଯହାରୋ ଅନୁନାତ ବ୍ରୀଜ୍ଜ ଦ୍ଵାରା ସଂଚାରିତ ହୋଈ ଥାଈ। ଗିତାର ଉପରେ ଖାଲୀରୀ ପ୍ରତିଧ ହୋନୀ। ଏହୀ ଅନୁନାତ ପସ୍ପା ଏବଂଗ ପଚ୍ଚା ପଟା ମତ୍ଯର ପ୍ରସାରିତ ହୋଈ ଖାଲୀ ଦେହର ମତ୍ଯରେ ବାଯୂ ମତ୍ଯରେ ପ୍ରତିଧ ହୋନୀ କୋରେ। ବସ ଏସଲେ ସାଉଂଡ ହୋଲ ରୋ ସଗତା ଅପନୋ କର।